Pues siempre bá muo, bá muo taig ain yía pues chí loi náh laú kúa müh no chía yía cúa müh noh aú báh muo taíg áh shía jaín yiá, jain yía lu siempre laú náh bá muo tai ain yiá lau chí laig na náh muó na-na- áh no ná áh ló jo pé taig chái a la vez por que lau laí kíe lá muo lau úh laíg lóh múo láig lóh laú já láh taig óh noh lau-lau shia la zaí lau muo náh cóh ná cúain que bá muo áh chí yía jo pues laú, laú chá muóo cha pe lau a la vez fu aig pero laú cuo pues lau la joh. Siempre laíh lau já la temporada pue por que laú siempre vá muo tsá müh pues lau laig náh yía pues lau bá lau-bá muo chí yía que di ja ba muo chi yía bueno laig ná yia lau á la vez chí shiu óh pero náh óh- náh óh muo asi jó la joh bá main cúa müh lau óh pues lau yía joh pero lau có caig gi óh pe también lau éh aí laig gi kie bueno laí au café laí au la kie torta chi lai pe lau úh shía gi óh naí laig óh pe yía goh. Jo pero laú li gi lá leig tzá que la bá ná báh nai tienda aú có lau tenis chia jo lai aí la láh áh tenis do jo-jo mejor mu chía yiá lau éh la láh óh pe bá muo-bá muo tsá müh láh náh éh tzá bota jó pe ná éh aí tói náh báh éh bota jo pues lau lai-lai có nai la noh pe bá main cúai náh la láh áh ló muh do lá láh já láh lá ho gi bá muo taí temporada lau bá muó cúai ues yía por que zá muo loi tsá mú zá muo loi aí nublado óh-óh-óh laig cualquier cosa jóh shía la zaí lau ba main, bá main cua áh-áh temporada áh cuaí laú shiu náh gi pues pe bá main cuá jo ná lai yía jo por que lau mas gi que diciembre joh muo tsá posada muo chá já láh náh ngi óh fain bá cuaí la muo ta la uh bu naih cúoo có já leí shoi íh chiu zein ná lau tain náh úh naín cúo óh siempre laú muo tsá desmadre chá lau bá asi shaí tsá lau siempre múo óh pues a si jó pe siempre taíg chái laú bá muo chí yía bá múo chá múh bá muo cái jó pe cóh áh taig gi chaí áh taig chaí ai bá muo, ai ba muo mes cha lau áh cuai noh siempre áh jó áh taí chái por que áh chí yía taig óh chaí pero shiu gi shíu.